खुशि शब्द जिवन से जुडो भव एक शब्द हए । आदमी जव खुशि होत हए ,जब बुक भितरमे हर्ष सन्तुष्टि और शान्तिको अभास करत हए तव मनै खुशि होत हए जब मनै काम करत पेति बोर हुइजात हए तव मनै आत्मसन्तुष्टि पानके ताँहि हरेक ठाउमे बढिया ठाउ देखनो अपन परिवार संग मतलब दिन वितानो जे सव खुशिको माहोल हए खुशि कहन्से जेहि चिज के बारेमे लौ जात हए । समग्र रूपमे खुशि कहन्से आत्मसन्तुष्टि होनो हए । जब मनै के भितर एक प्रकारको मतलब एक प्रकारको शान्ति प्राप्त होत हए तव मनै जाधा खुशि होतहए ।